Ah <noise> miala siny amy sika aby rô fa da tara iaho ty da tegna azafady sy siagniko sana siagniko sana iza siagniko sana ma-manaraky, sady amo maray, iaho mihisiny ny olo avy eto voalohagny da mariky ny fialasiniko zashy <laughs> da hitondrako jus miaraky <hesitation> mofo aby nareo maray, zay eh mandin-e-mandigny anareo ato voalohany alohany hiasa.